Pues za ni este sied, pues mas que nada pues riwnzack nany zied ni cun nday gib’ah pues a vez ah th part zy nani, tiop, xon part na gib gy tchi ni zyed este lány gy xina cun ra mold, gýa que vaná gib gy gulá rnii raba mold’e gy’ah tchi de rëny ah este nánu rckwa raba este th motor’e gulá, bueno, do ra gib’e rckwa raba detz ni par quiety gytxa ni, ra nii ni va ckagywn zeny gyckw gyd, rcagyëd loo cabl’ah de rïh ni rzob ni lo-lo curiend, de lo curiend gy pues rï ni rzalo ruuni zëny ni rckyn gunny ra ni cos gy zëny, pues zëty ni na mas o men nii ná idea xtena xina gy run ni zeny, nú vez tuzy siet neny th–th sistema rny raba, pues nii ni va ckagwy lani gún ni zeny.